Eritrereto hoe handeha hangalakay iha la ta hivola amy gn'olo ambaliky tragnonao ao hanondraky voninkazonao hatraky gn'iavinao. Ino gny hovolagninao?